Tsy dia misy fotoana manokana hoe hatokana hanaovana fanatanjahan-tena satria isan'andro efa mandeha an-tongotra be foana, mivezivezy, dia efa naman'ny sport vita ihany izay